कब्बड्डी, शतरंज, खो -खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तिरंदाजी, जुड़ो, टेनिस, बेटमिंटन, क्रिकेट, फूटबॉल, बास्केट बॉल, हॉकी, बॉली बॉल, बेस बॉल, गोल्फ अमेरिकी फूटबॉल, और आइस हॉकी।